Li medusi sunnu èssiri viventi ca stannu nni lu mari, unni la temperatura ‘un scinni mai sutta li vinticincu gradi. ‘Un hannu in natura tanti nemici ma a la ura di si addifènniri, li medusi, utilìzzanu li tentàculi ca, a lu toccu, làssanu na càrrica elèttrica ca fa fujiri li mali intenzionati. Utilìzzanu macari la vucca quannu c’è di bisognu, muzzicannu. Li medusi ponnu campari tanti anni, si dici ca ci sunnu certi medusi ca jùncinu finu a cent’anni. A li cristiani ca vìdinu medusi nni lu mari è sempri cunsigghiatu di mantenisi a la larga pi evitari muzzicuna.